السيارة تتكون <hesitation> من أولا م-معنا المحرك ونظام نقل الحركة، ومعنا العجلات والإطارات التي تسهل الحركة وتساعد على السيطرة على السيارة، معنا النظام الفرامل يقلل السرعة أو يقف السيارة، معنا نظام التعليق، <hesitation> وأيضا لدينا نظام الكهرباء الذي يشمل البطاريا والمولد والأنظمة الكهربائية الأخرى مثل الضوء.